Ah par naꞌ valor c̲h̲eꞌnná nak deminndoꞌná pues y este c̲h̲unn‑ná valorar xkuꞌn nakná y mas que nada pues, naꞌka pues naꞌ diꞌtse bukwaꞌn c̲h̲unn‑ná pues naꞌka xded valor par naꞌ.